Ri wakx mu ri chiij ruq kee ktamaj ke ri wu kcha'bál ri kxo'jwil si cha' ri kxo'j. wil <hesitation> wakx mu rxo'jwil chiij si xtacha'nik xtaakeri', koq'ulneri'chkiij rec ataq ke'chamb'xik yaa kilmaj ri kchambál ri kxo'jwil si cha <hesitation> 'kilmaj ke wakx ri rxo'jwil si chinaq ju chik xtok'wik xtoq' ne ri kum nkere'encambio ri rxo'jwil rii kta'taaj ke ri ya kq'aaj pu kwi'wu rchamb'al wu kxo'jwil.